<hesitation> Considereko zao za zany nandeha ehe za zany nandeha sambon-danitra zany raha ohatry hoe za astronaute niaraka sambon-danitra io tonga tany za de hoe hanjaka amin'ny planeta vaovao <hesitation> meko exemple m- planeta Marsa, de za zany tsy zatra e, zay ohatry hoe any mety tsisy zaka maitsomaitso any ndrefany tambony tany zany nisy zaka maitsomaitso lasa hafabe, rivotra tsy mitovy, hafanana ny hafanana koa tsy mitovy karaha zany.